Be cavei a ie i cavei biund, i cavei neir, a i sun culi castani e pöi a diventu bianch e pöi se t'völe comuncue pöl andé da la pennoira e fete fe la tinta che t'völe tantu a ie a ie tantissimi culur e pöle serne s'la tavolozza di culur e a i ën e dë tante cualità